أود زيارة إيطاليا، خاصة مدينة فينيسيا، لأنها مدينة فريدة من نوعها، وكلها جنوات المائية و جسور جميلة، أحب الأجواء الرومانسية هناك، وكمان أريد أن أستمتع بالطعام الإيطالي الشهي، فالتاريخ والثجافة في إيطاليا مرة جذابة، وكإنه الإنسان الذي يروح هناك يعيش في جصة خيالية.